Eee misy ny mokary, i mokary io moa zany vary nitonoto, a notatavany, a igny potopotikin'ny vary fa vita tatava igny amizay ny manify da tena manify amin'igny ro asia rano a aketrehy vita ketriky a esory tao ndraiky la izay i vo endasy amin'ny vilalina mokary zay, la mivoka mokary io, mivoky bokavy ao a mokary ny anarany. Fa misy siramamay io, fa misy menaky io, ao avao koa ny menakely la mbo_vary avao koa ny anaova azy, totoa avao koa i vary igny a anamboara koba, lafa amahzo kobavary amizay igny asia rano la, asia siramamay avao koa, hendasy amin'ny menaky amro da mivoky koa ny menakely amizay, ao avao koa ny feta, i feta io da mbo vita aminin'ny koba avary avao koa, alay koba vary matify soa fa vita tatava igny alay gnakondro, alay ny siramamy aharo aharo ao, vita zay ala ny ravina akondro, ataoa anaty ravina ankondro ao la, atao soa fonosy soa.